Ra beld rchibia, n'xabia namaa chi rdicagiamaa loóhua zlua. chi n'xabia, <hesitation> rabeld zéh zo, ra beld zéh, beld doob, ra belediz, gusane diz, puzi chi guc'áh bich'i rcuaruba beld-beld zéh naré, gulá beld doob naré rcuaruba t'iexá chi rchibiazaca lamaa náh.